Ko mi ɓuri yiɗuuki ko mi famaaro kanjim ke kore, tegal ba. Mi fuɗɗi yiɗuuki kore daga mi famaaro, min fija fijirde debbo e gorko, malla haa joni mi heɓaayi tegal ngal taawo, mi ɗon yurno ko toye.